Tie la nuga maning agat ula mumuru marik nang me aun morowa, meba oidadarakang ma, meure ninimiap, eba anolaing morowa taiagan aniet pagea ba la iriet la muano murinim. Na lang ninimiap nung ung morowa meba, nalang agat nung maset un meba morowa, meba onang ga nunuo gano dadarakang orie ninimiap nung. Nunumiap nu9ng me ai morowa lamuano mamirar ganam pageap. Leba anolaiong morowa talagan agosor nung pagea ba ila mumuri. Nalang ninimiap nung gano meaun morowa iriet la muano ninimiap. Eba onolaiang talagan ogosar nung pageaba muana la ninimiap nung la rale mumuru. Nalang ga mirie ganam tavugip migat tara un morowa muana la iriet leba nogos ang a olabuana, a ire poiang. Leba, a nonang to lukuan ga ure pugam nuo, dalap nuo, muraramanu aun, aun muana la iriet. Leba noi dadarakang ga asinala ga banosingala mamirier ganam pageap. Pararuo, magabun laro gire nairap a morowa, titot la obugolarung uro giginanam muana la ninimiap tung la rale mumuru, tale mumuru nairap a morowa. Aret tatmat ga rualam mire agait tuam, tavukup tuam aun morowa meba man akemerulam, eria la muano ninimiap. manigat isik lame miara na gumep, nairam man nalam iet aun morowa ire lamuana oninimiap. Aret tatmat gak tume tunam, gat tume agat, morowa la norolang barata ai aga, karuk a noba gat la imirong ga nunuo, muana la nunuo lanunuo muana ruo. Morowa narung meai irea tavuk ila muri, eba nabung na dalap tuo, ga gagas teba nalang taun, meba temung are ratmat, ure ninimiap tung morowa narung meba agat. Panum maset tie notsi naptung ba mevaranoun <hesitation> mantong ga nevarakmeng. Morowa turuo la togire tunum tie nairap ma mire lon neap, narang tavuk tuang lakire laman toi dadaraknang na ninimiap ula mumuru. Turuo pagea la tunama ritot, man agat tung it, me ira lauke me ninimiap tng nau uro inamon. Leba man novientang gaman gurarang un tevurus. Nalang ure ninimiap au irago. Aret tie tume tunum, ga tume tugama nabum agarip tuam maset meba man tamung, ma didirang mirie agarip, malagirang amila korik ang touluo meba man tamung na tavuk ila mumuri. A aret titot gaman tunam, ma ab obirara. Man tunamat na kilalap a morowa me ba man goidadarakang namire ganam navup. Ma pagea la eba muong to, oving eba man agat tang, tabung agatung ira morowa, muana iret la muanam muano ninimiap. Karukan man tunama, man wantula me ubo nuvarap nung nakap to buo, eba man nakeme ruram. Mamirier ganam lap. Toma lukuan la ponama, mamavang la rale ume bet la rale mumu, gat pang la fafalaengit tomat are, tale tale gan ponama mast, taregan gat pang are la fafaleang. Pa ritot la toiap uro giginanim laman tunama, tugama karuk gat anobagat lebaman, aisintang. Morowa iriet naburut leba toi dadarakang it na mirier navup barala mana. Eba arolaing eba ga tala lagum. Muana la irie muana o ninimiap tung. Laman tunama la ma vantula, ga man vantula meba tonang naure pianam la oraga nang toime tubiat. Me nou ure piaam ula muru tatuan nakap. Toma lukuan pang, man toma lukuan pang la karukan, mano bagat non inamaniap, la mime meka memirier pageap ganam. Muan la ba maidadarak ang inamaniap, tatak inamoniap mima, patale, talemame are agat meng meba maialang agat ula muru. Miri la melar ga dusmeng, ga bunama mela tusmeng nano nap gat, are rapmat ga iro tavuk pang la rale mumuri. Ponama ga navang meba dusbuong tiat ga buaring tiat kilalap buo ga dusbong tiat, are bubuo inamaniap. Ladusbuong bo kibap buong ga bunang ga ma bunang un agat, gat ula muru rure agat laman wanlo morowa ang bun, dea darak, boi boi darak, noi dadarakong ure agarip buam. Are gak, tume rulo memaun tap, kubap, tatak lop, magaulap are ro, buat, buat miavia tavuk ila girea ga mi, migirarao, karuk, na bung tavuk ila mumuri, eba bunang nauro pianam bung meba man, bunang tatailit gaman alonbuong. meire nivunamat la ilo babam ulavaru, marigibuog dalap buo, meba agimabuong ila gani. Karuk a noba gatk a alang laba bula aun. Karukan dalap buog la mumurum leba. Mirie ganam pageap leba ibirmeng imaset na alang ula muru.